لو كان بإمكاني اني اكون حشرة ليوم واحد اعتقد ان انا كان ممكن اختار ابقي فراشة، الفراشة بتتميز بألوانها الجميلة والخلابه بشكل مذهل، وكفايه ان هيا بتطير بحريه وبتستكشف الزهور والحدائق، كمان هي بتمثل فكرة التحول والنمو <hesitation> يعني هي بتبدأ حياتها كيرقه وبتتحول لكائن جميل مذهل فيما بعد